لو كان بإمكاني العوده بالزمن لأي وقت في التاريخ كنت هختار العوده لمصر الفرعونيه تحديدا فتره بناء الاهرامات لاني كنت عايزه اشوف بنائهم للاهرامات عن قرب والتقنيات اللي استخدموها لان دا كان هيكون تجربه مذهله ومش هتتكرر، والحياه اليوميه في مصر القديمه كانت عامله ازاي والثقافه والفنون وكنت عايزه اتعرف علي عاداتهم وتقاليدهم